Ku vesi um nii korgõs nõsnuq, et kõik maa um vii all, sis piät olõma niimuudu, et inemiseq piät olõma tennüq määntsegi laiva vai määntsegi parvõq vai. Noh, kohkotsil nä muido ummaq. Kuigimuudu piät jo ello jäämä, tuu um ainugõnõ võimalus.